Ikhúúnꞌ na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱ mújún ganitsu ga̱jma̱á yatso̱, porke i̱wa̱á ndasko̱ꞌ rí naꞌne múj́úun jma̱á yatso̱, geꞌdoo mbá sabór, ndasko̱ꞌ ma̱ꞌpholóꞌ, xí niꞌga̱ yaja mi̱khaa, ndasko̱ꞌ ne̱ jma̱á ne̱, i̱kha̱a̱ máꞌ mágá rí miꞌñuu mi̱khaa jma̱á yatso̱, a̱ꞌkhue̱n na̱gi̱xmbi̱i̱ yaja nakhuáa awúun ne̱ buéna̱ ndasko̱ꞌ ne̱, ikhaa ri yaja nakhaa jma̱á yatso̱, a̱ꞌkhue̱n ikhuáa máꞌ, tháan míña̱ xtílo̱ꞌ, na̱nguá máꞌ eꞌyóo rí me̱ꞌtso maaꞌ. Xúꞌkhue̱n máꞌ jaꞌnii yatso̱ jma̱á xndú jayu mi̱khaa jma̱á yatso̱, ndasko̱ꞌ ndaa thawuun xu̱u̱ꞌ eꞌne rí yatso̱. O yaꞌduun máján ithan xa̱bo̱ yaꞌduun rí maña̱ꞌ, ma̱ꞌne jma̱á duun rí maña̱ꞌ, mi̱khaa ga̱jma̱á stee yatso̱, wáa mba̱je̱ꞌ yatso̱, mi̱khaa. Geꞌdoo i̱mba̱ xó ndasko̱ꞌ rí yatso̱, ikhúúnꞌ i̱wa̱á na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne mújúnꞌ gunitsu ga̱jma̱á yatso̱, ke xó rí miꞌtsín nitango̱jo̱o̱ rí ná awúun tsíꞌtsún. Xkuaꞌnii rí ikhúúnꞌ ná rí xí rí ído̱ naꞌngo̱o̱ mbúkho̱ꞌ rá, na̱tse̱ má yatso̱ xí ríga̱, abese naꞌne ído̱ nda̱a̱ yatso̱. I̱mba̱ mangaa abése̱ rí <noise> naꞌñuu rí tsíyoo mo̱phóxo̱ꞌ yatso abése. Nawánxo̱ꞌ thana, rúꞌkhue̱n naꞌne mangaa naꞌne daño yatso̱, yatsi̱i̱ a̱ga, abése̱ rí tsíphó máne̱xo̱ꞌ rá, porke rí naꞌne rí, naꞌne ma̱ꞌne daño naꞌpho̱ xa̱bo̱ thana. Rúꞌkhue̱n juun rí tsíyoo má rí, ído̱ rí gúkuáanꞌ máꞌ xo̱ꞌ rá, nakhaa máꞌ jma̱á yastso̱, <noise> xkuaꞌnii na̱ne̱ ikhúúnꞌ ná xtáá goꞌwóꞌ gajmí. Náá xí rí najáñaxo̱ꞌ rá, a̱ꞌkhue̱n rí i̱mba̱ miꞌtsín ijmaxo̱ꞌ xúꞌkhue̱n rá. <noise>